अगर मोके कोइ हटकना खवानताँहि हटकट हए कहे से और मिर जान इच्छा नइया कहेसे मय सिस्टापुर्वक ऐसे करके आ स्विकार कर सकत हौ धन्यवाद तुम हटके मय गजब खुशि भव पर मय अवसोस के साथ का कहन चाहत हौ कहेकि आज के दिन मय उपस्थित न हुइपबैया हौ कहेकि मय बाहेर जान डटो हौ । तभिक मारे आन बालो दिनके ताँहि मय जरूर हटकनक ताँहि समय निकरंगो तुम हटके मय खाए बराबर मय तुमर संग रमएलो और बढिया समय वितान ताँहि आशा करत हौ ।